क्वी भी नयो देश मा जाण से पैली वखा बीजा बणौन ले। वे देशा दूतावास कन्सूलेट वैवसाइट पर जाण फिर बीजा आवेदक पत्र भन। और जू भी जरूरी डाक्यूमेंट च वा जमा कन अर जू बीजा फीस च पे कन और इंटरव्यू तारीख भी तय कन।